Twivakinga tukwamini, <noise> ukuta vemunu wuwipate elimu jimuimu, jamuimu sana sana, kwasababu katala avanu navasomage isaiji ikilunga kyendelie, kilinamabo mongosu ndututie. Ukuti ikilungi kyakatare sio ndisa iji, ikilungi kyakatare avanu kwanza vivelie va- vas- vasio vongosu, ndoutudikili ing'ini saitsi, lakini saizi vanu vavie vongosu nakamambbo kavie mongosu. Ilingi une ndilimanyire! <noise> lakini <noise> unjangu nalimanyiri. Ilingi umjangu alimanyire lakini une nadilimanyiri. Kwahiyo nukawesa ukuti elimu kwawe nawiwona jamuhimu maana ilingi uwesa uwombake kumbe lyakipumbafu, lakini kumbe naweliwi tu ukuti ilijmbo ili une ndivomba! lakini nalikunanga kikyoni mumaisha. Kwahiyo, ielimu jamuimu mumaisha lasima vimunu ufundiswe, uwese ung'ang'anile kila siku wita ndilima amasebele, uvyala, ukabete kitpita. Kumbe isikonu isi ikilunga kibea kisasa, nji- i u- umangana kwene kutsuwuwike, utakiwa wemunu ulime, usope akabolela, ungasapa ababolela, ili uwise upete, wutenge ukuti mbona katale twalimaka natwisope imbolela isyinu sikimotemotekera. Kumbe usamile ukuti ikilungi isi kila iji kikili kibadilike kipindwike. Sio sawa nakili ikyaleka atare haya, tukwisa tuita, bado, bwana umwana uju itakiwa akaome isindano ijatsanzo wita katale mbona uwena twahomake itsanzo, avana tukiholela velevule, vikikulila velevule, kumbe isaiji ikilunga tena tena kibadilike, amatamu mongosu, umwe antakiwa apate idawa, am- imbi- imbihi kuwite kyamwinyasi ikyo ujavila umwana, isikoni isi ikilunga kibadilike. Wipate ielimu ukuta atwikae ikinu ikitunga nikitunga, kwasababua moja mbili tatu. Haya twisovelie katare wikenda ivwa ikwisumila mampyusiki wukilila, lakini ikilungi ikisaiji kibadilike isidudu sivie topu, kikemile palimpyuse kwapo, kimielie, kivie kinielie utsumile limyusi kulie tayari wiwona uharisa, tumbo ukwivava, mara maleria katokile, kumbe ukataikwa usumile ilitunda lila, usuke live lisafi. Apyi usukile livi lisafi, poulavuke, kwasababu ikilungi kisa iji nakiwanini nakyakatale! amambo gakatala amongosu kapitile uka- ka- kapitile isikoni isi kikwisa amambo mapya. kwahiyo ungaleka ukupata ikitabu, ungaleka ukupata ukupata elimwu jakuta bwana tukukwelimisa iki kyaliwukale. Lakini lelo ikilunga kibadilike, kilindee, nukawesa ukelewa. Wisika sehemu ibuda avana, wibuda avahole kwasababu isinu syongosu sibadilikwe bado upisike wibati lyakakatale! akanava kakatala kalimongosu ikilungi ikisaisi nakiluta sawa, kwahiyo utakiwa upate elimu! Ili uliutane nikilungi ikisaizi, nauku wiwona uwe, manonu ukatule, ukuwiwona mavivi uvike papembeni. Alafu natukawese twivakinga tukwerewa! ukuta nukawese vimunu utesake elimu ijbila wumuhimu, sio lweri, <noise> ielimu jamana sana kwasabu ata umwana uwu wihola, ihola ulu untwe kubila kinu kabisa! nikwelewa kikikyoni. Lakini uwisida ukukula wita mwana vangu ii sufurira, mwana vangu iki kijik, mwana vangu iji mesa tesaka mise, ijo twita elimu. Haya mwana vangu utama navana utama kande nde nde, ijo elimu, mwana vangu! wibea kusyule ukake moja mbili tatu, lakini nukawesa ukuti elimu jibila maana, ielimu jili nimaana, na nimuhimu sana, kila munu, apate elimu ili amaisa, gabie vunonu.